<hesitation> Dwi zar gan mannatlabu hitsu atamdzokhi mulponantea nania. <hesitation> Gan dar mulponantea, gan mui mulponantea, <hesitation> gan khabe mulponantea, gan mit mulponantea, <hesitation> gan biang mulponantea. <hesitation> Le achen hitsuan, anzak mulponantea le samdzok pulponantea hia nan logmang china. <hesitation> Alaw jangkai eem eem ane. <hesitation> Amae roju dwi zar maa mui kanpo hean anaduin. <hesitation> Anuam vaklabah. Hemi vang hean mitamtakin man ansein andulaw treta ne. Hemi lawa dwi zar gan mannadang. <hesitation> Tetsu <hesitation> kling kantak sapengsangsanga aluwa po tsua nantian alaw remtsang eem eem. <hesitation> Meizel boka ne. <hesitation> Hean kohi dwi zar gan manatlau po tsua ani eh.